Náñtɔníŋɛ aŋtʋ yáa náñtɔ dzɩmʋráa? <hesitation> ñŋsɩ dí mɔsɩ náñtɔníŋɛ tʋ, dɩíná vaáa, gbɛtɛrɛ dɩíná vaáa. Vaáa warí, dɩí yála ka tɔŋ sɩ <hesitation> gɩsɔɔ, gɩsɔɔ wárí dɩí yála ka ná bɛɛrɛ, bɛɛrɛ wárí dɩí yála ka ná adíya, asíya wárí dɩí yála ka ná dzimiya kákaá baa yáa sɩ ákoyí. Káná wárí ró ɛɛɛ dzimiya kákaá baa yáa sɩ sɛŋɖɛlɩbíya, kayɛ kpeélaáá yá, kpeélaáá ka tá tala kpeélaáá léle bɔɔ, baá yá kɛ sɩ sɛŋɖɛlɛbíya, ñŋsɩ sɛŋɖɛlɛ sɛŋɖɛlɛbíya wárí, dɩí kɔna ɛɛɛ náŋʋná, amá bɔɔ dí wáana dɩí tɔñ bʋná níŋɛ feé-feé mɔ bʋʋ lína náñtɔ tʋ, tʋ dɔkʋrʋná dzá, tʋ gbeŋdzo dzaá, ñŋsɩ bɔ tʋ gbeŋdzo ŋɔɔ yáláa ka fɛbɩ tɔñ ye dzɩñtɔ ka tala, ŋʋná dzáá bʋʋ lína. Tɔ náñtɔ níŋɛ tɔɔ dáá wáana sóó nɩí dɩí yála ka tɔŋñdzɛ.